الصراحة ما أؤمن بالأشباح، لكن أعتجد أن بعض الناس يؤمنون فيها بسبب الجصص التراثية اللى نسمع عنها والتجارب الشخصية اللى سمعوها، بينما البعظ الآخر ما يؤمنون لأنهم يعتمدون أكثر على العلوم و المنطج اللى ما يثبت وجودها، ثم أنا أعتقد إنه فعليا بالمنطج والعلوم ما في شيء يثبت وجودها.